باش تحك سنانك وزيان غدي خصك شيتا ديال السنان لتكون رطبة ومزيانة ودونتيفخيس يكون مزيان، غدي تشد دونتيفخيس غتزيدو على الشيتا وغدي تزيد عليه شويا ديال الما، غدي تحك سنانك بحركات من الفوق حتى التحت لمدة مابين جوج حتى تلاتة الدقايق، غير بشوية باش مشي تجرح لحم سنان ديالك، من بعد فاش تسالي غدي تشلل فمك بالما